Mboromboete ndie ko ikavi ñoi yaiko yaguata esa mbaeti ye yande yaporomboete mbaetivi kia yandeporomboete, jaeramoko kua iyipiüe yaporomboetata jaye ikavita yaiko